Deederina este mankə sto rnia ayke onrama este nirama losare adelant kiya wkweremaks na ka to buen yaa rakono shi llan shi rninoꞌ, skakꞌ kedemanki ya este rogak masahna rdira gawo san oydich xmant lare machixa kole mashan chir este beṉꞌ bashik siknare mankə talxrsore machin rakwero marina romorsare ma sowela matelbiet achole malan yag, ciyaga kwel mashara wasa shinshiderni marselba puer este silmente, de laramente xkompra mayorekwa ma est taliba ma te to tena este stow magoshe ranrama.